वायू वाधे अंतर कईन प्रकार के होगाईच्छे जेकर में। की मुख्य प्रकार के होगाईच्छे बासुरी सहनाई सिंगा। निसान संख मदन भेरी इसब आदी इसब प्रमूक। होगाईच्छे और भी होगाईच्छे जिसे की पिकोलो ओबो। अंग्रेजी हॉर्न इपलेट सहनाई बास सहनाई बेसुन। कॉर्ना ट्राबास रिकॉर्डर आदी इसब आव होगाईच्छे।